Fangisà isa an-sasakiny: aotra, aotra faingo dimy, raiky, raika faingo dimy, roy, roy faingo dimy, telo, telo faingo dimy, efatry, efatry faingo dimy, dimy, dimy faingo dimy, egnina, egnina faingo dimy.